Lagu, vara dinana imoalelaina, dalana- naura heniam dalana na, vara dinana dabai nai, batorem, badigu namonam. Lagu vara dinadia iboudai unu baona. Na digu namonamom, first thing, guba naitaiam. Gau mia, gunana beh, guba naitaiam, hahenamo herevadia, nagouraim, gabeai, vada nalasim. Bamogu naitadiam, tadikakagu, hebou hebou anian, daka enohom ani heboum, amoalem. Una moale moale, elaom lalonai ma, biabia ta o, buatau buatau vada gau idaudau emaim, amoale lai tamonam. A'anim a'unum a'moalem. Lagu ura, vara dinana imoale laina dalana nama, unu bamona asi nauram, heai heai, o, gau haidia. Moale na, bainela bona, dina dokona, dina ena orenai. Vada, dina muridia nanama dina ta. Toh na, vara dinana, Na moale laiam neganai nega momo, na helalom. Sinagu dan madi nalaloam. Lau enarigu ema bona da lau name tau badabada. Bena daka baheniam, heni lou ta dan lasi. Lalokau ta dan asi nahenim. Bona na nega na taim lalonai, na nega lalnai, sinagu da- da demase. Lagan hida dehanai, tamagu dan demase, toh egu, vara dinana hari na laloa taom. Ekaum lagu mauri lalonai neganai, na moalem. Ah moale daladia behouna, ma asi nauram heai. Mai ununu gaudia, na unum. Las, vada anian gauda noho, anianim, ani heboum, moale moalem, sivarai sivarai, vaira dinadia noho edebana baia, noho laidiam, herevadia ma akaram, hevasea sisidia, gori sisidia, vada anohobou nohoboum bona, hadorai, hanoboi. Hanoboi gaukara iboudiai eorem, danu murinai ma, gau boudiai eorem muridiai danu ma, lau sibogu lagu, <hesitation> taim taim'iai nahelaim, taunima las lalonai ma, thankyou hahenamo ma naheni daem. Na lagu, vara dinadia iboudiai unu bamona. Launa navara na ogogami, famli ai navara. Sinagu madi lau eha varagu neganai, tamagu emase. Vada lau vada asi tamagu, belau sibogu, nanoho, sinaguda bona sinagu, madi after, lagan hida murinai madi emase. Lau dounu mero maragiguai. Toh lagu vara dinana hari eha dibagu, nalaloa taom. Egu vara dinana taim'nai, ekaum ne- neganai ma na moalem. <hesitation> taga taudedia moale dalana ma idau, ogogami taudedia moale dana- dalana ma idau dan. Dainai, egu moale taim'diai na, birthday cake ta baso itaiam, candle ta baso itaiam, gauta gauta las. Ti kava kava mo, motu anian, uma gabu aniande davara anian vamu, daka nadavarim na'anim, na moalem. Lasi vada las.